Saatuuje ana waawi waɗde. Saatuuje duu waawaa waɗde. Sabi enɗam ana heewi doole. Enɗan non, huunde fu ko njiiɗaa ko waawi haybeede a tawan enɗan ko mun ana hen.